نوع المتاحف المفظل لي هو المتاحف. استمتع بزيارتها لم فيها آثار وقصص تعكس تاريخ الشعوب. أحب أشوف القطع الأثرية والأعمال الفنية القديمة لأنها تعطي لي نظرة عن الماظي وكيف كان يعيش الإنسان. بعد أحب اسأل المرشدين عن التفاصيل وهذي يخليني استفيد أكثر. يا ريت المتاحف التاريخية تجعلني أقدر ثقافتي وتراثي بشكل أعمق وهذا هو السبب اللي يجعلني أكرر الزيارة.